Ta <hesitation> ndɨɗa saen kuma hɨna dzɨ a bwaadɚ <hesitation> daga yola hina dzɨ a mayo nguli ko a maiha hɨna njan fɚtɚn hiɗɚ gbɚk hɨna shi to yake ahɚɚ <hesitation> ma yake huɗanɚ boyen to sɚ ‘’uji pithn amma ndi marɚ dai tsamagɨchi hala nɚ dɚɚ ka madɨkɨh sɚn ndɨɗa ɨnzɨkɨn dai hɨnya faɗa amma sai hina shi nahan achi sɚn hala tɨn huɗɚ ndagɚtɚ asɚ hɨny ka gɚkɨh to tɚɚ kam fɨtɚ mɨ mbɨrdi to sɚn nɚɚ tsu kuma hɨna shi hɨna nahatɚ hɨmia fuɗɚ to dai to ku dama dama ni amma sɚ hɨna shi nahan tasɚ gonga tsuwa gatɚ ko dɨ nyi’wakɨn tasɚ ngonga Kuma nɚɚ "ta ta" sɚ ngo ga zobo gatɚ fɨtɚ ni mbirdɨ to s’ɚ kuma fɨtɚ a sɨkɚ myankɨn hɨcha shi vi madɨ kɨn nɚnɚɚ ta hoɗɚ to shiɓwan kam fere fere nji shibwan sɚn marore, sɚn machikɚr dɨ kwama sɚn machikɚr dɨ <hesitation> sɚu machi kɨrɚ dɨ arore sɚn marore hɨchi nda ɨtragɚn sɚn maku tin kuma makuten kuma nggi agarɚ sɚn nggɨ kwama sɚn makitin ndɨ maroren makutin <hesitation> ndɨ gero to dɨggbadai hɨchi nji <hesitation> sɚɚ ngg wa sa mɨn ko sɚ gɚgɨmɨh a hagɨmɚn <hesitation> sɚn kuma <hesitation> burmɚn ma <hesitation> san kuma asɨke nji hingi kuma Kuma sɚn tasban sɚn ɓwaudin sɚn hɨngɚ mbo’o sɚn hingɚ bahu’n sɚn hingɚ nggɨ la on sɚn hɨngɚ wurfin nggi mbelɚ ko kuma taɗa nggɨ mbelɚ san kuma ‘’hingɚ hingɚ’’ nɚɚ huɗanɚ dai nggyachi mapina’on hingɚ tasba hɨchi ni huɗanɚ masɚgɨ luɗanɚ hingɚ tasba nda machikɨrɚ <hesitation> da farko dai, nɨknɨk njichi kuma hichi sɚn sinadaren a sɨkɚgan hɨchi sɚn sinadaren a sɨkɚgan hɨchi ka vɚkɨn nggan <hesitation> ‘ dɨ dɨ dɨ lo’’ madɨkinyi kuma hɨnyi ma sɚɚ huɗa nɚ sɚ hudayi da ta ahima hudsiya tasba amma <hesitation> hɨnyi nda machikɨrɚ Eh maroren huɗanyi amma hin nda machi kɨrɚ <hesitation> ko machi kɨrɚ <hesitation> ko machi kɨrɚ mapɨna’oh huɗanɚ to <hesitation> kuma <hesitation> hɨnyi huɗanyi nggɨ <hesitation> makutin ndɨ maroren nda dɨ kwama kuma hɨnyi huɗgɨnyi <hesitation> to hinyi ma huɗɨnyi huɗɨnyi ɓurmɚn su kuma zukui